Dawlatassin indum aadahil biʼellumu iyalum fil madaris assinaʼa, biʼellumum asshaqalil kan khallasol madarasa kula bigdaru bikurbu nafisum wa bikurbu ahalum wa bifkuru leddawla kula, wa min saqafitum biridul buna addaweel albuna alla bishil nas kateerin dakula minasshaqalil bi.